Maha-ela velona ny olona taloha tokoa aloha ny fitsaboana taloha satria fitsaboana nentim-paharazana, fa amin'izao izany efa samy manana an'izay fomba fitsaboany an'azy a dia, eny e ny eo amin'ny fiaraha-monina aloha tsy dia misy fiantraikany fa samy manao izay tiany hoe izay mahasitrana azy no hatao